Colombianen sagale birri nyathi sagale ishian ammo birrini inamaa akaas fala hakhesiti spain iyo kaaa africati iyo kaa kaarabua sagale ishia birri bekhen bandeja panpersan yedheni thaa midhani iyo maragheti kajiako yedheni kajiakoni supua Kaa aksi wodargen markezi yedheni ishin sagale fonn bahari than iyo khola iyoo woni wodarani kakate ombleyas won akas stori berriati iyoo pande bonno